जेशी कुजी एक फिल्म देखी में कोई मिल गया। टी टेसको मा बाप जो है से। या तेस्का एक्सीडेंड जाओ हाये। कंप्यूटर को टेसिक करने के लिए टेस्को बाप को ए। टी से टेटुक कंप्यूटर के लगराओ चेड दा। तेई तेसी का बाबा से इलियान से बात करो या तेस्के बेरी बी बटन जा दबी। तेई एलियां निगला धारतियाच आओ।